کافي دوه اصلي ډولونه لري: عربیکا او روبوستا. عربیکا کافي نرم، خوږ خوند لري. روبوستا تېز او لږ تریخ خوند لري. عربیکا اکثره په لوړ کیفیت لرونکو کافیو کې کارېږي. روبوستا ارزانه وي او ډېر کافین لري. هر ډول د مختلفو ذوقونو لپاره مناسب دی.